सिल्वर कलर एबर चान मेनी कलरा, आन परवाव। मुझेन से बॉल्डनेस आरे रङ्डूपा आरे फ्यूचरिस्टिक निम्दाई <hesitation> मंजेखारी काप हुन्दाने पांगण मंदं चिनपिर, विखलाला सागन प्रिबंट शूचर नी मंजेखाप। सिल्वर कलरा येथी नाम अम्थाईने, चान ही जाई कोई जिम्णा भाईनाने भाईनाने मुझेन से जुलिलिस्ट बने नानें कान नाई जाई, वियोबर, हाँ है नाई जाईयो, मुझेन काईना।